Nafɔxɛsɛ tʋnʋ ivlɛ ayɛtʋ wlɛlɛ iwovidi bʋakʋ ɔnakʋtʋ nazɛ ayɛkuyɛ mɛ ʋkʋɛa atʋ ʋtʋɛlɛ nililia kʋ uwovidi yabe lia mʋa ʋtsʋ mʋ ɛnɔ ʋwoviʋ bʋakʋ ayʋkʋɛ akʋtʋ nazɛ m akɔ nazɛyila kɔtabi afɔnɔ nayɛkʋ mixlɛa nasɛnʋ ʋvʋ kɔmati tse ʋwoviʋ ayʋkʋɛ lalɛ ɛkʋɛ bʋakʋ afɔnayɔ zɛ ʋwoviʋ.